Jaa wula mood porque taqee' keh lo que es la lo que es la taq taq chikop taqee' taq gallina sí nkib'an reconocer porque cuando na ye'pa kiwa' keh nkikap kisik'a según awuxlaab' según qawuxlaab' entonces keh sí nkib'an reconocer lo que ki lo que es kidueño entonces ja'ar wula por ejemplo sa tz'e' sa tz'e' ja'ar sa tz'e' nrub'an reconocer lo que es qawuxlaab' y lo que re' ja'ar la miis ja'ar según qawuxlaab' ja'ar keh kib'an comprender que osea sí kit'aliim que re' hoj más que todo qahoj qahoj la sa chikop.